hueno ña ku kii viti a ña kuu´ñaa ñaku tiepo nakatye ñaku ñá xiina nta sá´ra ñaa-n kó ka´a ña nteeyo viti ko uu-n ntiskatyi ña yo nisío tyi ña´k,u ntasara ñaa kua´yu ni sikana ntaka na karta li tyo tyika a nami nta vasi mia siíka ra nta sa´ya nu uu-m ta tyinta na ña inka síoo a ta tyintana ña yati yo ta kuan ná kuaa ñuu na ra yanu kuu yanka ña in yó´o yanu in yó´o sava ntaa ñakú uvi yó´o ka´ra ika´ra sá kísia ña tata ni kisiatuku ña kuu tutulika ra uu-m tatuku ta´an lina ná into yo taatukuna ra sakuanotuku´a tyityika inka uvi yó´o tuku sa sinu ña ntaka nùù ña mm nunta Kimi yó´o ra sa síana ka kuenta ntyi nahua kuni ta´an na kasina ta ñaku ñáa viti ra ntasama ña kú kii ntasma ña kú tiempo tyi uu-m ñaku viti ra ña ñani síoo ntasa ná sa´yo viti ra iku iku kakayo kun´yo tyi ñaku Kali ña kana viti ña vityu kuii´ña kú kaán yo si ta´an yo nami ntomi na nami a ña inka ñuu ntona a inka síoo ntona a nta inka país ka nami ntomina ra ña´ka ra ña ñasiniñuntu´a kú ña kuu ka´li ka tyi hueno ñaa ña´ka ra koa kuntatu yo uvi uni yó´o sa ntatuyo si ta´an yo tyi iva tyae numero niira ntaniyó nanira vityu ka´an yo sina ñatyo uu-m u´su in hua ña ñaku ntasá si viti tyi viti ra nikísia ntasam kua nikísia uu-m taku takutyi escuela taku ra uu-m siniñu na ntantukuna ntyi ni síoo ntasa ntara ku´ra ni kusíanu núu yo ntasa taku ñuu yo taku a inka taku ñuu iko´yo tani kusíanu ha tani sinto ntasa´ra umkara yanu kò´o vasi´a nùù libro yanu ko vasi´a nùù tutu síata ku mestru ka´ra ñatyu ika ku´nu ñaku uu-n celular ña ka´e viti ña ni ka´na viti ra ika kunu nantukuna ña u-m nantukuna ña ta ta nikusíanu nué ntasa´ra ika nteta nti ntetatuá satyu uku ko´yo siña´a sía ku celular yo ka viti tyi todo tiempo ra sa ntika ña kuntía ña iti yo kutía ña kakayo nami nta kua´miyo ra ñaka kua ku{a sini´ñú yo sá kú kaan yo si ta´an yo aru ntanuni ntona tuntoó a ntanu uu-m ntaña ni nto´na ra ikara vityu ntakqanina nú yo ra vityu tyi sini yo ku´nuyo kuyo tyinte yo na tyi ñatyu uu´n ñaku tiempo nta sá ra uu-n ka´ra ni sinto tatu´n ni sinyo ná´a ná ku na sianuli ni sinto ntasa ni sinto ná´na tyi kò´o nuñaka ni sini ná só viti ña ni sini takuatyi a ná sianu tatu´n ni sini yo nùù ña ñaku ka´a lio viti ra sa´ra ña uku koýo ñaa uu-n ña u´ku kuntíaña iti yo kakayo tyi ntisa katyi kii ntisakatyi momento santika ña kuntía ña iti yo saku kuni yo intyi ña ntyi ká ta´an yo ntyi ka nami ntomina a yuku kuana a ya´vi kuana a ña nami kuamina ra ña´ra vityu ka´an yo si na intyi ka a tyi vasi´u a ntia nantikou ´ka a a ntia va´a u katyi yo tana ka ra vityu ntakani na ntyi ká a ku´na a kò´o g¿ku´na a yava a na a ntía va´a na a vasintisi na ta vityu ra kuninti kunituyo